أفضل الوظيفة التي أحبها براتب منخفض لأن الحياة ليست كلها مال <hesitation> يجب أن أستمتع بالشيء الذي أعمله علشان ما أحس إني <hesitation> بالملل أو بالروتين أو الظغط لو كنت أشتغل بشي ما أحبه رح يكون عندي توتر دائم وسلبية تجاه هذا العمل.